هلا والله بيك, شلونك؟ شعلومك؟ إنتا جديد هنا؟ آني سعيد إني تعرفت عليك وشفتك في هاي الحفلة, وهالحفلة وايد حلوة، إيش رأيك انت فيها؟ إيش رأيك بالأجواء؟ عشى تكون عجبتك، إيش رأيك بالطعام الموجود؟ علمني، وين تسكن انتا؟ قريب من المكان؟ ولا بيتك بعيد عن هنا؟